Tor ati akwa nyar muri yada bara mur wulfir kibakyni sinam ta yada bara mur ga sadaq ur mura da murda kar adini mura da thalkama kuma akwa wulfurmurama ndar kulda ma adeh, nda dakwu ma adeh mapiur ndanam a nuteye aka dakur ni taga nhu dakur ni meh lar ngusi kome ti ndini tana enaga ku zi kalba ngahya ta za nwa ka tsatineh akiri ngusa anari wane a mitiya e anaga yi tandi gata e su ahaniwe mapir ga wula apir ndafar suwa akwa rayuwar mu nir kulini ma ga wul ndeh ta garada bwa hawi gar sudah amma saka lakah dafar ada ngala maga wula tadafar ngak ba yuh tini ko zir neh ko yayar neh ko pazir neh ko salir nye ko iyar nye tara yeh tineh mapar ge mulah datar ngala yhju tini iya muh tara eh ya mhul ga mnbwai dufu fa, ya mul ga mboi kutaga fa mhu tara yeh ya whul ga mboi kuta ga fa mutaraye muh taga ngala yi ena ga sulaka yah yah tini ah ah weh mi ma whe ah ah iya diye hani weh ya wul dufaga ngala ah ah mimaweh iye masi tiyi suwati anage haney apir yadaya enagawe. Gata lababa kutah ndini ga da nutini ga da nutini gada nutini gada nutini tzata hau hyel akwa dufari mapar tza hau hyel akwa dufari farda taga hanai varnda taga hanai anti dafaweh tare ngala yi ta nda ahani we yi hanageh atar nyar gusi ashe dufaga ngala ga yanei sakar weh arpeh yi tuwa hanaga weh punta dufage yi tsuwe hanage suni ahaviweh mimeh tsuwe di khara weh arpeh yi tsuwe hanagawe ndar deh komar tsizi hau akwa dufar ye ga kwurdar nar ini wallahi tallahi arpeh zi tsuwe ngazi taneh akwa dufar weh akwa pasi hang adeh pasi laka yidi tanye pazi laka yidi tinya sossai ngla da apir zi yidi tunye ama su nam ta za da la'a are nage za da la kwai anageh zada ngusi anari zada gusi anaghe ama gatadi sanam tazata hanageh weh ko dabwa geh aka salneh ko dabwa ga aka madan neh gani ga veh tini atah ndeh amma zi sunam tzizi gazi akwa dafa geh har za loaka suwati dafageh ko akwa veh kathar neh ko akwa veh sukar neh ko dabwar gari aka salneh ko dabwar giri aka mar neh ko dabwar gari aka madar ma mah ndalaka ada lokwa zada lokwa dabwar gar apiri wani tagada wul tini ni dzadi da weh fa taga nuh tini dafar kulda diya tzada hana geh kata ve. Har dza kati thumageh kaza tara akwavi kulda ai per wani ga da par zi pazir nwa ya su ta sa da enege ga di ya dza da eha su ahani dza da eha su ahani dza da eha su ahani dzada eha su ahani yhu ndaku yi gati zi hanage ashuna guh veh zda kuda hanage arpeh ga veh zi kuda hanage arpinda ga veh ga mbwai makar weh nam fudu nkwini are ga ha yhu ndaku taga hjana zanam tara suwa hawi ana ga dan diya zi lukwa dabwa gir za bara lokwa dabuwar giri meh mimah zata gati weh ga heti atah dufu burum burum ga laha bwi pazir neh ko nkwar mah ko yayar neh ko nwargir neh ga lehah bwi tini gaza ga kilhr dufu ga leha bwi tini apa mbal ti tantara pu ga mbihi ga leha bwi tini za thlawar tini ma gadiya thu thlawar ni ma weh gadiya ha apir useh wa ga tho tini weh ata kara ata kara angarageh ga aiya nar asmah wani yi ha siya har ni kamireh yada thlawar tineh ana gata thlur thlawar na ni wah fah diza gata gata ndi sunam akwa dufar weh asheh su akwa dufer ri za ndzai ka lar yeni ndza diye sa weh ga lar daveh zi diya sumweh meh tara eh dza meh tara mbwi tihereh kana ga ganti sulakah yeh akwa dabwa muah su adwadiya kana metara eh ra za. Ga da yhu tini diya dza dija nda katahuweh aga yhu tini ta hankal ka hankal tar hankal ta hankal ga viti tini ata viyari wane na'am wane hanai nda nda su taga kwa aya wane antara hana geh ashe zi lukwa dabwar mwah zi lukwa dabwar muwah ndir muah aka gani yi nzla tiya yeh su ahani ana geh a nzir mwa suda ni tizi wula ahani ni aza anta dza bara lukwa dabwar mwa yi taga wul ni su tara subwa arwa nyaweh ka geh ah-ah mbwa hawi tu ma mbea hawi ma diya ma pari ndi zir kwatawi ma ya hanar weh yanda ma hanya duveh aka uh uh gada ndahi weh yi ma mai hanya duveh aka uh ni ya ndahi yanda maga ganti labarna gadiya lubwa kar weh yi mah me gati ma mwa bwa hawi diya yadiya lubar akar neh abula weh waneh antara hanageh weh tage ndagena tini taga ta ndana taga ha ga ganti su mema weh ina are hani mapar dubwa ga aka sallneh dza lukwa wane ni weh a tunda a hani tizi hana geh weh funta ata kiri wallahi tuntah mapar gi funta weh ko zi mwari aka loabar ana geh asuna gata khul weh arpeh gata khul weh wallahi dzi tuweh mur aka labar ana ghe weh dzi tuweh hana geh labar damo kareh weh funta ata kira ri kara ka ndi gara ndzi lafiya ye gata wul arziki nam ta ga kwa amma ashina wane ini ada siya ka labar ana gyeh. Ga kati inda ada jiya ka labar ana ga ga kati inda ada suya ka labar anage ga kati gadiya ngati rayuwar rayuwar duniyar nyi weh wallahi saka saka madi gaka matsalah matsalah wa diya wallahi apar ngada nga labar nda akwa nzir mu nar duniyani nkwar kulni weh ndakureh ganini kulini weh wallahi tagar tagha labar ndeh agar kati tarbiyar gari na tandi nagari ayeri ahargari tagar hyati akwa taga khati wallahi gata nga sudakur nzi dunya taga nga labar ndeh mur nga labar ndeh saka madli mah gakwa tunani saka madi gakwa tunani nda gara ka salneh adi sudeh weh gara ka paziri neh gara diya kwa sudeweh gara ka madar mah gara di sudeweh toh gara ka wah dza suda ana taga khati kana dir neh taga ndi apari are ndani dzi siyakar weh funta tani fuhnta tini kazi tira ghyi eti zi ana ga ka makar fudu gata kal weh arpeh dzi tsuweh si aka labarni ana gweh weh dzi tsuwe knal wal nyeh kara kara weh za par <hesitation> mwalani ma diya yada hanar suni ma ndadiya gati weh keh ki ndadiya gati weh <hesitation> keh ki ngar walni za ta ngar wal neh nza fulba ndhi damu dza fulba ndhi danu mapar dzi tarani tunda ga ga gati labar weh waneh ga gati su ti waneh hana ga yah ah ah nda wane ha su are hani ata gheh juh gaza ga fulti takwur ndufuh yarthalmi karthalm ga mur ata kara wane yo wane su taga hanai da nda are hani wa tara hana ghe am yi kam yi gati ah ah. Ini adi labar weh waneh dza hana gheh kana ga ghati aka wah ah yi kam yi gati toh gadi ndar hawi dzi hawir na dza diya hanageh gah waneh ahani weh ga duwar tini toh gah duwar tini ashunah ga duwar tini arpeha vurlaka dza laka mbwi ndamam atakar tani gabadaya ma kaza laka mbwi tini kaza sum prisoner ma akwa rayuwar mu kulini tamur ta nga labar ndi kulini mai yar ni yar kurti kholi zamani yar kurti kuryi amma gar nama at hyati nan gaba aka madar gari aka nwarir gari yada khegitagari wulfur kibaku tagar ta kalh labana ndeh tegar ta karlh labar ndi ko kiduhu mai su tu nkwan neh siyar kir a nageh maguwala apir ai kalkal weh mpa alhjarei aga mpadza apari ndzai na ni yi yanta tigir ayevi ahar tatagar yi ta nga labar di yeh weh yadiya tarah ahar ndleh yeh weh tagar ta katar labar ndeh ma ndanam tara kati labar ndi kasiya akardiya yatar hana ndeh ya ta hana babar nhe diya gata ngahti ndzau arpeh gada halari arepinda gada hanari yhu arpehi ndzadiya siya ka labarn da kar weh nkwar yeh ada hyeti yanda taga kalati tini yenda taga ndiya har tata dar tini katineh tindi siyar kar ni ga ta taba gar ga weh gata halti nsur deh weh gata halti sur salhjeh weh gata taba ngal salneh weh yanda taga yeh nkwayin ngi ni. Yanda taga kala ta dar toh ma nkwayir ni ni khali diya sunam taga kala tadar akar ni wallahi ki hangar mu gwadi mukibaku mura di lahu we fa mur nkwayir kibaku mura di lahu we ama far kilama nkwayir gar kal kal ta nkwayir ga ta kal bazi bati bati kaza suwati waleh ana gar diya yini yi hana gari agar gati ndah agar ngati ndah agar kal labar nam tiyi nana gar ni madar gar kadar kal kulum taga nkwarneh ni taga kalatini kalkal muah kati ka la salma gadaya zukchini karneh weh yanda tage ndzi ahar atigiri gata ndi garga weh gata taga mpa aka atargeh ta tar wulahj weh ko ta ga ngsal ategar ta zi wula weh wallaher madar neh tarbiya na ta dar tara mbuei gata gati rayuwa neh ko ngah ti ma walahi wazar ne adiya ga wahalaweh mur kula aka madar mu sosai mur kula aka madar mu sosai tamur ta kal yarendi meh walahi adiya eh weh kalati madargari ma nkwar neh lahar ahar sal taga ta dinga mureh ga angireh nkwa Ma neh fah pathur ka kar heh madar gari ko karamir ni ka gah heh tini kazi laka mur walah waneh ndzi kalan yah ah ma nwarnar gar ga ga zi siya a yeri a har neh wallahi mapar ga mwala kati nwarnani ka vi tini ambwa waneh ah mahara mbwai teneh tagatara si ta tagar ta gati diya luwalir ni adiya gata wadiya ga vi nkwa neh ni ambwa ah meh tizi eh ah da eni ahani zi enah su ahani eni taga siyakar ahani hyeti hyeti ma wul nzir neh ni adiya ka su weh khet kahti sikir ni nam ayivi ko gaka shinkafar neh ko gaka mpur neh kagala neh maggi neh uhir neh adai ko mpor neh ko maggi aga kati ka nari aga mbwa akwa leɗa aga vekurar alah alah qlah karahj nzirnah nam kiɗu mura kari kaza tai tankwar.